In tinana kua´a o in tinana soo kasa´ayoo kua nu iyo ku nu vijiun kunee, su tu nu to´o o ku keeyo nu in mesayo na ko ja ma teeyu o tinana kua´a ja kuntei in una kivi, te o ja teeyu, in tinana soo nu tu ji soo kuntee in tichi yute yoo ma kuntee uu uni ni kivi te teyu, yiki yute sostee yo kuntee in tinana, in tiku, tiku jaa xiau kivi, oko kivi te kunteeu chi kuenta soo kuntee te ntasandoo konte kuntee yuka, tikuiti chi unani kivite so´a ja nana se´e nana taka ja a ku este ntichi ji in yiki yua ku ka kuntee chi kateeyu ji na´a.